Ikaviko ñanoi <noise> mimba <noise> erei jaeko <noise> oime ñanoi yanderopeyave <noise> yanderope yayangarekokavita jeje anita <noise> kirai yayapo imbaeraji yave <noise> ñaipoanokata <noise> anita jokoropi yaraja yamombo esa mopeti mimba tumpa oyapovae jaeko ñanoita mimba yaimba mita ani iru va yamaeta je imbaeraji yae yayangarekota je anita ñamaiño yimbiai oiporara